القنفذ من أقارب الحيوانات التي رأيتها في أخر فترة لي، لكنت أسمع عنه فقط أما أن أراه بعيني كانت من فترة قريبة جدا عندما رأيت أبنائي أتوا به، وكانوا يلعبون به وإستغربت أكثر عندما علمت أنه يأكل الجرذان.